بوټان مختلف انواوې لري لکه نظامي بوټان شوه. هغه کسان چې په ساختمان کی کار کیی یا کانسترکشن کی کار کوي د هغو خپل سیفتي بوټان لري او همدارنګه سنیکرز شوه یا کرمچ شوه سلیپر بوټان شوه یا ساده بوټان شوه چې دفتري کارونو د پاره استفاده کیږي او سنډلې شوې.